Iyoo, a bgeeña wina maafi antuug bo, he wi gí maafin jíli ga, maafin hara ga. He we uanan wi mada, unan wi mada síŋ wi nan wúfli ngi hú, we gíta a hú ma, gihúri ghaaji ma gi ma uteeg yóbdiyobdina. Bijaa bége a waati we, wi ma ñe húrna a bà, we gí tíw wi hal ma nsosol, ansosoli soslini, bsosoli be begíti halla? Antúmwi a gileer angin túm wédi hemma, aa ttin túw wentele, tíw wembe húri yaa wi gí ngi gsaam wi ma, gsaamin wi ma wembe, wee wi anñuutui ngi tíw wembe, we nyaa hanu udan sola gir. Ndu usol mo gir a waati we anyaanti wi, nda uyaanti wi, unan wi gúmti a gitúmti ginfana. Nda atúmti wi a gitúmti ginfana, iyoo, nda afuuŋte, anwomi wina, anan wom wina tíw wembe doroŋ haji ma antoti wi yaatina. Yaa ndu uto ñín mo ndi bâyaantina mo a sali wo, sal, sal bigolla gaaj ndiisi, biti gí ngi tíw bàa ma binwomi. Wee gí yaa bgí ma bintúm bembe tíw wembe, wee wi uwos, wee wi tíngani tíw wembe wi nwúfliti ngi hal ma. Hali ma nwomi wi, anwúfli fana a gwomin wi ma, he gí ma.